Marigna be anga zakanao momba i film igny eh, mahasasara be, <noise> fa raha tegna halako si ah, i raika lahy igny de tegna mamilafila manambitamby an-draika viavy nefa raika viavy amin'io de efa mandefitra si ah zalahy aminanjy fa izy my <hesitation> nendra vato raha anam-pandeferana amin'ny raika, fa de tiako aby si alongany zany mahita anjareo roy fa manjiny tohiny tô.